Ny razako zao ro biby haiko mifanakaiaky amin'ny olo; Ino ngantony? Ny firafitsy ny vatany mitovitovy amin'ny firafitsy ny olombelo ny sainy manakaikikaiky ny sain'olombelo